nui ʻino nā ʻano ʻai akā ʻo ka beef wellington koʻu makemake e hoʻāʻo e ʻai, a e hoʻomākaukau kekahi. ʻaʻale maʻalahi ʻaʻale maʻalahi ka hapanui o nā ʻai like ʻole nā ʻai he nui e hoʻomākaukau akā ʻo ka beef wellington ka ʻai hoʻokahi ʻae ka ʻiʻo kēlā ʻano palaoa ʻono maoli nō